No ngadata no jokkondira fongirgal maɗa e tappirgal ɗereji. Fdogirgal woni tappirgal computer tappirgal kan woni printer. E ko ɓura wewego woni ɓoggol e wodi, ɓoggol ngol jukkangol e fogirgal, njaha jukkagol e tappirgal. E wodi fogirɗe latiɗe e wodi bluethooth tappirɗe ɗen bo e wodi bluethooth mabbita bo bluethooth maɓɓita to bluethooth sai to ɗun darrontiri dun yidi fu. sai ɗun nangontira dodi e wudi wifi e gollontira <hesitation>